اكيد احنا لكن اش نستخدم اذا ما نستخدم الحيوانات بالدراسات وبالشي نستخدمه بالدراسات نطبق عليهم حته ما ناذي الانسان يعني هاي الشغله الطبيعيه اما الناس اللي يهتمون بالحيوانات وتتاثر نفسياتم اذا تاذى الحيوان وهاي الشغله ف يعني كلمن وثقافتو وكلمن وحياتو ما نطيق نعيش حسب ما همه يغيدون